Okey. Womini mị yerin mịnị akpo mi wo iniye mị ebugha duoni zini kimi ye kpo ebi kumo ị mụ dọugha. Emọmọ kẹni yọ a timi yerin mịnị kịmị keni-toruoya fi mini sẹ emini obọ mị advaise. Emini ebi egberi gba aki o boo pri. Ebi ekiyọu kon aki o bọọ tolumọ. Ye ebi ekiyọụụ kọn aki o bọọ tolu mọ mini mẹ, o boo kpọ e na mini se eni kọ o tolomo mini ikiyọu kẹri akị dẹ bikas emini ebi egberi ama ki kị kọ o boo tolumo mịnịi duo ni o bọọ kẹri akị dẹ kerị akị dọụgha yaịbo kị mịẹn timi aki mu sei bulou a sụọ mini yẹ. But emịnị ebi egbaeri gba akị kimi pri mịnị ni kịmịbọ mị e na mịnị sẹm o bọ mi e nị ari mịnị sẹm o bo mị o! Mịị bọọ gba ị prị egbari mị ye arị dẹ kị ton. Ye egberii kerị weri akị yerin bra mẹ ịnị alẹịmọ akị memi bo mịẹn dou timi yee kpọ bo mọ bra dẹ ba mụ mioengha mịẹn dọụ timi ye ma nị ị mien Ebi orọrọ tun akẹ kẹmẹ pre ebi egberi ama gba kẹmẹ prẹ yẹ ebi egberi gba kẹmẹ prẹ mẹnẹ bọ mẹ nạu na ba a ne ọ bọ kẹ egberi kẹmẹ bo ba nau mẹ ne sẹ o bọ mẹ emẹnẹ yerin ti mi akẹ ebi. Ebi egberi amu suo mẹnẹ but ọ bọ me nau baba kẹrẹ mu yẹrin timi sei bulou suwọ dẹ o bọ me nau mẹnẹ sẹ ọ ba kpọ yerin timi ebi bulo suwodẹ kẹmẹ tubọ yerin tẹ bẹ a kẹ timi okosu pa egberi mẹ kala egberi ai. Ebi kiyọụ e mu tuwa da ba emẹnẹ yerin tẹ be okọsụdẹyẹ iyẹ ebi kiyọu tuwa ba emẹnẹ yerin timi okosu ekputụ asuo ai.